Dum watta ko neɗɗo laatoo ƴemari goonga ko ɗum e wakkati, wonde fewre nde a feway nde dow kuskure dow kure a annda, gam majum ɗum waɗataako.